حضرتك يا فندم العربيه دي ليها مميزات كتيره جدا زي انها ليها محرك رباعي الاسطوانات سعه المحرك يا فندم الف وخمسه سي سي لاكن سرته ميه وتمانيه حصان كمان العربيه دي يا فندم ليها اتنين وساده هوائيه كمان العربيه دي مرتبطه بنظام تكيف يا فندم رائع وكمان عندنا نظام تحكم فوق الخيال